maal anaaf naden ti ntii woliin jaar, nadeen tintine malsuun hajartee anen hajaree, oont durr duaa anan yedeen? Ishit durr duaa edeen anin diraa hoo anen jaree dandee nadeen hinfudaa amoo ishii namuu hinfuduu, malsuun namuu hindaluu illman tintii araa taabu dargetii malsuun ilmaan tintii akcholle ijedee ilaledaa ilmantintii.